هذا الشي يعتمد صراحة. يعني هو الفن واقعاً هو صاير انطباع من المجتمع نفسه. فإذا المجتمع هو زين، الفن ماله يكون حليو، وبعد يحسن المجتمع لأن يعطي الناس أمم مكان يعني يعبرون عن مشاعرهم وجذي. لكنه في نفس الوقت في يعني مجتمعات ما تسمح بالفنون فيعني ما- شلون يحسن المجتمع اذا ما في من- أصلاً فنون.